أولاً, نضع الحذاء, ثانياً, نتأكد من طول الأربطة, ثالثاً, نبدأ بالعمل’ ونجمع الطرفين معاً, ونمرر أحد الطرفين تحت الآخر, أربعة, نسحب بإحكام, ونسحب الأطراف حتى يتماسك الحذاء, خامساً, نضع حلقتين, نصنع حلقتين, نقوم بعمل حلقة بأحد الطرفين, سادساً, إدخال الطرف في الحلقة, وسابعاً, السحب للتثبيت, وثامناً التأكد من الأمان.